To, gabta dəllə at, a memen gatba dəllək, ko neya ja dellə roo, ko neya gəgən. Billə muka dessas bonge maaz na maapu doguska gəə, gabs essu en wahala rayuwa ullə sə yaa ko kuma aa essu anya, ko damawa kinu kin ya? A maaza ma pu doo gus ka, net gbəngə borumba boon naa ur muzos ja roos uki ni ge zok dokak ge ripa, ittisja roos ni ur ni kinin gbam sə kammin kalla anya waka te a pu lezzə az, kin irin gbanma room pah, nokgbamina room yarəmba yan zokro, mariya gau doka yam ma uri ii zak uhə pah nok daogun jasupu. doogum naja na totto pu zokro roo, moo ina ko na nin dokə pitat gə, me babaji, mii viiak dogum na zazse pu n baak baak ka dokka n baa sə ki nə nrekan sə essa mari pah, nok doogum zasepu. Nok nii boon leek arra maa n kekə gookat pa, nok dogum zasse pu, ubla munko nke ubla muko n leek arra sə kekə gokak pa wakate uzza maa ubla muko n keek goka, ubla n keek goka ubla muko n kissə rollo roo nok dagum jajan, eki boo damuwa sə ja. Wato yirku zassəpu maz rayuwa ullə sə, yirku zassə pu, maza valle, maza piiku sə kamu pipah. Wakete iiza rə boo mana pu naa wa pagə ma mana puna waz pa a og oon wato dikkə na wev kat ma, arra a gabbə sə <hesitation> gamnat, muna puna waz pah, ama mona puna yangi, ina moo iin yangi ii pakapon, ama mona naa maz pah, ina a iin a kinpa nza boo gabt maa mazajak sə ii gau yammaz pipa, uza sətək kmoro pou roo pa ma, nok anya, maza ii gab yam maz pa, də gə maa ii ya ii noo yammai maa ii pipa ii werrag pat ii daa pu. Nok riik gabta dellə roo n at, wato maa ka roo, mona mamana, ree kaa gbamsə karək pii. Doogum na zaa pu, ilma pakrən ma a pagre zuk, zuk kam ma zaska jan. nok a fotta paka pak ni dokkak pa maa, paka a pag ni dokka pa maaa, pak pag maa yasə ka yam aleek paka, paka oomik pa, apak pak maa yasə ka yam, nok dogum japu. Zok ka moo ma, ubla ukarə a ruuk oomi, ubla ukarə a ruuk oomi pah, wato a kisə dii a ruupa nok anya, dogum japu. To damuwai roo ina zassapu riian, ina sundukan pipa sai werk, nok anya a pu rii n dokka pa, dokka ana kee mona munge boo retik ar ukarə rii ak minti muzo a reepu, a doo monge ina boo ii na rii ak nan boo kin, a laalan sə a kinə, mona doo monge a ā yalu au boo ii təka ni dokkak, ni apu naa gbamma moom ak a kinkin. Ama wakete a doogussun pus, yalu maa pipa, illa ura maa iya pa a te yalu zokro pa, ii daa ka rii sə a kisə buttə dii, maza eska unas pipa, mamma a boo kam ma mona gyapa a kin sə a boo pa, marina pu moro pou ro pah, nok dogum jassapu. Nok uri maa ii ee sə ka maa dikka ana pipa maa awa a kiddə kə sə a bəsə sə uri sə ogun bone morə paak. Nok riik doogum na japugə wato exe yirku jassapu, a fota boka unasə mari dosa benge domdaz a az pa. a fota maa jaka sə a gau naa rari sə adosi paka moro timlek sə kwasa sə doo inge uraz dogusapu ii ge un unlə essakan yu ii der maa sə pag pag na ii sə ii doo pak naa ii pah, nok anya a dogusapu. una pi mae sə i pag sə ii dogo naa moo pa, ko kiz ko paka kittaki nə maa pu moro timlə espa, paka a dook mronge uraz gə kiz askaa boo latuku sə boo kamtu, nota dogumboo dego kiz za mooz pu anpa kaa, aa kiz mooz na ja pu daapu kaa, moo rii ak a latuk wa nus, sə a latu, nok yange nui ina oga maa dii dook inge oo duga maza n bokunu anya? Do gum jassapu, so net ta roo ta etti yamama, oma gə paka billə rə ma moo rii ak a de sə a, mona naunau wag dokka ya, mona boro boon ko wa pak mari rə muka sə borə jawab marimeka dook inge doga maz za az, ii daku sə goro ina nan ya, doo sə kaa essak kam ya. Pat netta voot daga naa dellət naa pakka billə pat, mari maa i ii oka mazə espa maa noka a dogus pu, wakete uza roo maa, mona pu pak rə awa a sokə, sok, a dekə sə a sokə sokak maa, a meek ana a sokan sokak, ləgə yankarə sə a sok sok, una gə maa wut wuta a <hesitation> guuk, yankarə, una gə maa a goo muk juk juk, rek maa tinsə ka ma, wim maa za zan, a leck kambes ka pa pak sə a doso mari pah. Goomukaa maa, a gomuk zuk-zuk belle, maz na pu moro pou roo pa maa a goomuk zuk-zuk, nok a sunduk netta boorum dokka moon naa ri an az ya? Mii ji dokka mina ii in n kinə kin, mina ii anya n kinə n ree mində ogka sə baa bak minji nessə mari ree, minji uri maa sə yibsi gə yallin na zokron kizza niiz n lasu rii an kaza, wakate degə maa, wakatə rooz maa kiz pisapa yangi ma ii fassapu ii daa pu-ii daa pu mun muzo nok vrik doogum, doogum pu naa yirku sosai doogum yirku pii a unbluk wakate a sunduk maa, yirku auwi na kinka rii angə, dikka billa pal ka pesyonki mooz sə ka daa sə a kə angus mari kai na og bone na moo pah enni doogum kamtə kan sundumi a roi, doosum kamtə kan irrin netta zuk-zuk, sindumiya zuk zuk moro timlə, wakafeji re mona deitə pa, sundume, a ja sunduk sundumi ai goapi. Doogum kantə a ekki, yirku a wei, i pu ooruk ro minge, maz digga rii akji səna laa ni gabə. Ni gwennin doogumnia ullə na jan rekaro muka gə anni gook doogum ma ullə rə ya. mari do don bonge mona ja, munaja doogumkarə gə net kana laa sa pah, wato net kana laasa pah, rii ak jisi a peek wato billa a gaukən sə doogum na jassagə sə ok doogun moom lakən pak. Booruka netta zuk-zuk kat maa maz kana boro pah, nok mona boro netta zuk-zuk kat, gbam ma piska wakate a doogum ma moo ree te pah, mana booro munge a'a irim tabai zuk-zuk sə boori mari ka sə figdi miin də kaa sə ii goro an ya kaa, mana ja doogum rə teka nettat sə laak sə ka, mari maa ii wiika ii iikapa nok doogum ma moom o̱o̱pah. Ama mona deitə hakilo a moozo wakate a rii azsə, moona ja sə doogum sə oog, waka wakate ya wirk pekinag maa, peeka ɗoogum ma moon roo oomi, marai ee, ee wato a səs mari pah marai ee, ee wato a səs mari pah. Nok niik n ii menge rikari akji si maz gooruk Doogum ma uhləm, mona jaa nan gə <hesitation> a pu boo unirə dellalə riak a goruk, wato doogum moom oomi sə doogum moon sə na oosa, ama mona pa de itə hakilo a riaz zo pa, netta boro zuk-zuk kat, naa leek kaa naa enku kaa, mona pu booruk nettə rii an ak, doogum ma moom sək har nok doogum moon oopa, nok enku a booro digga apu ressəs, enku a moo a boosə mari, ii kaa a ii mari pale mari boo ii iika moo pah mari boo ii e̱e wakatə moo a doogum sun nas pah, mona derə mari zuk-zuk, mona bosə mari enku zuk-zuk, mari ee ii ka pa, nok wakate moo doogusun nak pa mari muusule sə ka, a səsək mari, mari musuka moore tekapa, nok doogum moom oopah, n pu o̱o̱ruk rōō minge dikka rii ak ko̱o̱, mari na deetə hakilōō i̱i̱z, si ina gəə si ina go̱o̱ro ina yaa, ina goon, ii mari, ina gou mari ii rə teka uzza dingə pa̱, pu naa wazpa, ama noka ur puna ii ka mari puna goosə ka mari ina oomen naa gabta ōo mit naa mari doogum ulləm mari ii ku, uza maa waza ulləz pa, uni pa pe̱eku sə gabsu ni daa ulləz zaz ullə gwa, nok anya doo gum ulləm ōō ōn